Yasɨ oreti oreti pe jaeko mopeti yasi yandemaendua ñamae ñai ranbuevetemiti koo pe ñanoi bae oimera bawiye ani mbaetɨ ra jaboi jokowi yandepuere yayapo arete, arete guasu oime yerobia pegua jare biatiti pegua.